Ke biasana mappili antara motor. Maki kupilih motor bisaki mallambung lambung, ke oto masusaki mallambung apalagi ko macet to. Apalagi ko kota-kota besar nhama moto ki bai macetpi, tea bela <hesitation> madumi ce den jam kulataraka yang majamarakiraka nagemotor bisaki malambung lambung bisaki maselip selip, sistem biasa warawa magaenna ku pilih yakku motoro lebih mudahki to lebih madongiki <hesitation> apa lattuju anunta di tujuanta situ biasanna parner. <hesitation>